Da tena mety ho sarotsy zany ny ampanatratrara ny firaisan-tsay satria ahita fahasamihafa ara-kolotsay, ara-pinoa ary ara-toetsay, da ny fanana fahatakara sy ny fifanaja avao no hampandroso kokoa ny firaisankinatsika nohon'ny famoriam-bahoaky amin'ny fomba fiteny iraiky avao